वासिङ मेसिन भन्या एग घरायसी उपकरणै भैग्यो । अब त्यो उपकरण <hesitation> मैल्लेगा नातामाता धुनाइ लागि काम लाग्देभ्यो । मैल्लेगा नाता धुनाइ लागि तस्सै त ल्याइबट राखिन्झाइ काम अद्दैन । तैगी लागि विजुली बत्ती चाइयो । बिजुली बत्तीउणो त्यो चार्ज <hesitation> जोड्डोपण्यो । अब मैल्लेगा नाता जम्मा अरिबट ताइनो <hesitation> सोडा रे पानी हालेर मात्रा मिलाएर तैगी लागि <hesitation> अब चलाउनुपण्यो । अब त्यो चलाएपछि अब कति समयसम्म <hesitation> राखिन्झाइ कति लुगा धुने अब कतिजति लुगा हालेपछि कति सोडा हाल्ने <hesitation> भनिबट आफुले जान्नो पड्डोछ । त्यो जानिसगेपछि <hesitation> चलाउनाइ लागि लै तामि यस्तरी यस्तरी चलाउनु पड्डोछ भनेर तामी तरिका दिया हुनाछन् । तै तरिका हेरीबट आफुले चलाउनुपण्यो । अब <hesitation> तनि वासिङ मेसिन एगै अना किसिमगा हुनाइन । कम्पनी अन्सार अब फरकफरक किसिमकिसिमगा हुन्या भ्या । अब कोइ मस्त लुगा धुनाइ लागि काम लाग्दे भ्या भन्या कोइ अब <hesitation> कम्पनीले अथवा धेरै मस्त लुगा धुनाइ लागि पनि तनि मेसिन ल्यायाहुन्याभ्या । मानु अब कोइ पाँच केजीगा हुनाछन् भन्या कोइ दश पन्ध्र बीस यसरी हेरीहेरी हुनाछन् । एगै-एगै अनारगा एगै किसिमगा मात्रै हुनाइनन् । फरकफरक किसिमगा लै वासिङ मेसिन हुनाछन् । अछेल वासिङ मेसिनले माइसैगी लागि सज्जी बनाया छ नातामाता धुनाइ लागि मैल्लेगा ।